A tuunɛ de la,a suŋɛ basɛ to lɔgeseto to fu maala, la n de kuka bee teebule la inya saalum bee la ana ɛreba, ɛreba.